Perime më të qëndrueshme, si karotat dhe specat, mund të ruhen deri në një-di javë në frigorifer. Kur Nisëjnë të zbuten ose të kenë njolla të errëta, është sinjë që nuk janë më të sigurta për t'u konsumuar.